<noise> Laha iaho izao mahita an'izay e! Tsy hampiasa azy mihintsy iaho satria tsy fantako gny fototsiny ka. Tsy hoe bakaia i k sady tsy fatapatatsy ka. Da izay gn'ataoko. <noise>